Agnatin'ny andro raiky zao ai matetiky be zaho mijery téléphonako <hesitation> isaka zah mahatsiaro ananjy mizaha fogna, donc ohatra hoe possible mahatratra ampy in-droampôlo agny na in- <hesitation> telompôlo agny zah mizaha téléphone zaigny agnatin'andro raiky.